Oia mang kengiong ping nem nembanoi geniong ping banima peleing neng geresal mela. Geresang mela peleng goltente kaio bari geong rong bai, bai geong pinge melalo. Melalo mong neng geniong pinge, peleng mo baima peleng gurung kaneng peleng inge renro ranraio geioring ping bari mangeono paia. No mangeano paia peleing biso gal neng naneng rempel, kuang pel mela naneng banima itogo. Olial tente rempel mo pel mueleng peleing banoi ka banoi gal olial peleing mo baima bari tealong, goltaio bari bari peleng gurung kanoa. Gurung kaneng peleng mo geong rong ngonge kang kolang ima, neng geniang oro nomang timobakel ngane peleng mo givong bai. Givong bai gurung kamang ipelane mela, koiung neng ginong, neng ginong banoi teneng ti olial tente. Rong ikima giriving peleing kar baima peleing gurung kai baima peleing. Manga piksa le olial tentea peleng mo ge geang pinge temoa, mang ema le olial tente peleing neng banoi benemo. Koiung mo geong ping rumpela mo peleing givong bari gurung kamang gol tente taioa, peleng mo rong mungela gerengsal mela va nana ipela ko peleng mo gurun kamang gevene peleng mang kengiong tong tona kolang, peleng mo geviong rong eve oro naneng ginan neng muge banima peleing ginen neng peleng lo keliong tong-a pelong mo geang rong-a. Munge ginong talong ikiono genemo gol le mela karovu, karovue ginong ikiono. Peleng mang kengiong ping pangoia neng rane ma pamang imal mela banoi ronema, me ronema el bus nave peleng mang kengiong ping rumpela mang ing pangoi. Neng banima el mande, koiung el tunde koiung el tirinde koiung el ponde. Prinde, sarere, sande peleng ping gening tai bua bangkel ma ganuol kekeol, ganuol mapinge peligoi, urukal ivere blok nave le kakao ganiol ma ipine el mela peleing bala kuong, balne kuong pel mela inge aus kuke, balne kuong pel mela inge, mela moe inge moe neng banima peleing neng geniong ping bunol mela moea nai bolela pomua tang. Bunol mela koiung banoi aole rigina-a elave koiung bangkel bua ima, vere rine nenga oli burukim e neng bunolma. Bunolma gene peleing bungol mela-e tang emampea banis rigina, rigina me omela. Koiung rigina banela koiung mampe kuang pelenga paneng renteleng avema bunol oma-a ko geniong ping bangkel bua. Rone bua piel mang peleing bangkel neng. Neng bankel tone koing geneme. Neng genemo, genemo makong pi mela piel mang, kola koiung neng banoia genong banoi. Tealong tunde tealong neng bani pane, neng banoi teneng pia blok nave gambu me tealong. Bonoi galo rigina-a oelave kago pilai baneama, kirimpe peleing meng banoi bangkelong, bangkelong geneme peleing paneng kuang. Beleng bega, beleng bega moe, ameleng mo tereng kosa. Beleng bega mo ameleng mo tereng kosa paneng ngo bung koio toleng ima le umbul leneng io meng tetuong paikele koneng gambu io. Gambulu pere laio peleng ka gong io ta, gangulu polai ngovung tente kosang peleng ka gang io. Io toleng iong menga, keliong, keliong, keliong, keliong, keliong, keliong pa-a taingave bing, ataingave bing mingateng. Koiung io keliang ping toleng iong le mampe le negang ave piel biso namo gavu io po, gavu po ti pelaive io. Gambu io le biso peleng io toleng menga pelenga kar baima ovuong gevene, kar ovuong gevene peleing io palevong, palevong pel kar peleng ing paloi pel ausika. Paloi iotela pel ausik kar te tente mol io pelenga io ti olo, koiung io teio pane el ausik ti tagi neng ngang tagi genema pel ambulens pel kar. Ambulens gema pela boge rempel io pel bot karou mang tempel kemo pi rabaul, peleing mang kengiong ping el tvelv oklok itogo mang pangoi, kompa el warangoi kengene koing pangoi namang ipane el. Nonga peleng ele tong el tvelv oklok, neng kata ngenga al mole, kata genga io genetenga oro io teio. Teio kama ionga, doktaie geniong rong nete kake lane te keriong pinge tueneng, te kere tenea oro manga belo, tvelv oklok rong manga tvelv oklok ko munga ka ngoial leio. Koiung io keliong teio ma nonga, kuepola pel nonga, kere giriving le neng ngoial mole, ngoial. Ngange banoi piel tieta le io, palos keliong ping gangulu pereme esenga. Koing neng geniong ping toli, pati io teio ma nonga-a pineng genga be kere toli la. Neng geniong rong angang ngane te iel ne peleng io keliang tong oia, mo geong rong ika io. Keliong tong bailo mo geong rong ko nete pa uoma, nete pai tene pane el baiba. Koiung mang rumpela mang kemo pel banlo, gonalve ba binge siks oia bing. Ameleng moe ameleng mo isue, gonalve baio bailoa. Bing ameleng mo isue, ko manga temang, temang, temang meng taimpea, ping ka tai mange. Mange na amoni kaio kola mang ngang loia nge loia ngoial lema, ngoial le mampea. Pamong kulung ka loia-a paneng nge momi tange, nge monimoa kamo geong pinge melalo galma ko mange gerel temang tenga, manga temang peleng ngelalo taimo menga ping mota guno pimang kamang pangoi kamo, bai geama kola mange pangoi ko kemane karovue motea givong mo gea mampe mo riti mampe pinge kaneng bani pela ne, nge nge ganuol io paneng ka genemo munge teneng iong ngelalo taimpe. Ngelalo taimpe po tentea ko temang karovue temang tainenga, mange temang taineng menga karovue neng genemo kola mang nganeng ngo kot ere.